هو، ناروې یو شمېر ځانګړي دودونه او رواجونه لري. تر ټولو مشهور یې د اساسي قانون ورځ ده، چې د می اوولسمه نېټه لمانځل کېږي. دا ورځ د ناروې د خپلواک اساسي قانون د تصویب یاد لمانځل دی، او د هېواد ملي ورځ ګڼل کېږي. خلک دودیز لباسونه چې بوناد نومېږي اغوندي، بیرغونه لګوي، پارېدونه لاریونونه کوي، ماشومانو ته خوږې او آیس کریم ورکوي، او خوشحالۍ کوي.